Itony aby a ny karazagna voanjombazaha fantako: vitsivitsy mi izy ity fa itony mi no fantako dia tononiko eto aby ary koa: amandy a, dia noisette a, dia noix de brésil.